ʻaʻale hiki, ʻaʻale hiki no ka mea ʻaʻahe puʻuwai, ʻaʻahe naʻau ʻaʻahe ʻuhane, ʻaʻahe lolo ʻaʻahe kumu no <hesitation> ka noʻonoʻo a i ʻole ke kalaimanaʻo i ke ola ʻaʻale i hoʻokumu ʻia e iehowa hoʻokumu ʻia e kanaka. a no ia kumu ʻaʻale hiki paha.